Laha amiko aloha mampiasa vilagny vy, satsia zany vilagny vy zany mba afaky apetsakinao elaela ataontsika hoe miketriky laoky anao de atao ao menaky igny mba afaka ampiasay elaela na may aza menaky igny tsy m- tsy misy fiantraikany le vilagny, afaky alanao teo izy laha maigny loatsy de abakeo de afaka arotsakanao am'zay saosy igny, zay zany ny avantageny.